مؤخرا زرت جبل الشمس كانت تجربة جدا رائعة، المناظر هنا-هناك كانت خلابة والجو كان منعش، كمان زرت سوق مطرح واستمتعت بالتسوق وتجربة الاكلات التقليدية مع كل مكان كان له طابع خاص في.